बांग्लादेश म सभ्यता के इतिहास बहुत पुराना हावय। आज के भारत के अधिकांश पूर्वी क्षेत्र ल कभू बंगाल के नाम ले जाने जाथे। बौद्ध ग्रंथ के मुताबिक आधुनिक सभ्यता के शुरुआत ए क्षेत्र म सात सौ ईसा पूर्व म होवत हावय। प्रारंभिक सभ्यता म बौद्ध धर्म अउ हिन्दू धर्म के प्रभाव इहां साफ देखे जा सकत हावय। उत्तरी बांग्लादेश म अभी भी हजारों वास्तुशिल्प अवशेष मौजूद हावयं जेला मंदिर या मठ केहे जा सकत हावय।